Gnany a Kenya agny koa i e da manahaky amy tsika Malagasy eto avao fa gny mapiavaky azy ny fapy samihafana kely avao da ny amy kenya agny malaza amy fahay mahay mandray olo reo agny sady mahay mihava amy olo mahay mandray vahiny